Pos tenemus de seguil angunus endilgus pa avial mariscus de horma segura i evital arriegus. Primeru, tenemus de segural-mus qu'estean frescus, i pa essu ai de mercá-lus en sitius de confiança i miral que no hiedan. Aluegu, es emportanti de mantené-lus en fríu hata coziná-lus. Amás, la cochura devi de sel aparenti, cola temperatura precisa pa quital-mus de baterias o parásitus. Tamién devemus de sel cudiosus cola contaminación cruzá i alimpial bien los achiperris i las superficiis qu'aigan estau col mariscu crúu. I quandu ya los amus aviau, tenemus poquinu tiempu pa tomá-lus de horma segura enantis que s'eschanguin.